Kite ore mamaku apa-apa mamake martelu, martelu te'e patuk paku makuto ise sumu su kayu jadi ar <hesitation> tera mamake martelu mente tuken nuapa auane kayu patuk natando mauo malare tan mamake martelu memang manayun wuu mapasing ondekilou